Dí ubύru bёŋooy, mёёηalёba pёka bёŋooy baawarabi, kёёpinţёri di dukorí meenţí doká káaţ bёruwí mak. Umёnţёwí kёme mёёŋooy kёkёsan bul mak. Ndёnko dimedi <hesitation> ύwow ciţёrёl ma. <hesitation> uwal kёcar pёmpinţ pur pёka bёŋooy baankёёsё bú.